A mpèrk sa man eh slembad ga man eh mpan muga mai mpon muga man eh shke eh nwoy nyem ntasla'a man eh sau nyem ntasla eh nzi kata man eh nzi kata eh slembada mai eh gau mavar ga skwa ba man ngwotsa eh ndiya a man eh ngwotsa eh ndowa sei mpatsa ntesla man eh ndaw' shikenan <hesitation> man bagiga man shke asam ga, man nga gi zanche a' bagiga, bakiga a nwoya man nga ntsi ntsavela'a man nga gi ntsaeval ntsem ntsema nyiba eh nwoya bi eh geda muba eh sunnbi? N ngwoza nenga ba dzey wudai nenga nfad mam nenga azbay babnenga aza bab'nenga ba nwoya ncwo n'ngoza a' ngwoz nenga ehn de ntsena an agide mu ba eh'sunnbi man babga n gau mana nwushar nwushar man nshke, ashke bi, man eh nwoya nshke gdada n' nshke bi egida ni ba nyi ba eh sunn bi ababba ba sunna ba, kra nenga mustapha sa e gana ah zainab nka nwoya babga nte ah mamga ba nwoya ndirhiyabi eh gide ma eh sunbi bi, eh gana mustapha mustpaha. Baɓ ngaya ntè ma n woy ya ba nyè ba èwaiya' ah mamngaya ah nwoy dirhibi eh gide me ba eh sunbay eh dè' mam nènga nye nsa èn ngadana man nka' waiya nka nco ngwoz a ma daptsana'a baki ngaya'a baki ga nga ntè dè' mam'ngaya nyeba ndirhi ga a'zye dem ngaya ba ndihi nenga ba a'zey nka nga nwoy'bisa ègi da ma? Dole ngaya sei nka nwoya man nka nwoya bi baki ngaya a dey kwala a baki ga nde nkwala eh gide ma? Agide nka nwoya ndirhiyabi nkwalak mana ah ah baki ga ehn nkwala bi man eh gide man nka nwoya ndrihiyabi baki ga nkwala bi baki ga n'nwoya sosai sosai ah nwoya a, aa man baki ngaya eh nwoya a ndirhisa ehn mbuwa a sai n ngawa baki nenga ehn gau ndirhi a ntcswukwodona ndirhi, nènga ba nwoy èn ndirha bi kwata kwata, ah gèd miya ba ndohi ntoh nsun bi kwata kwata' nènga nas' gana ngwozda stad è nwi ntenga eh gana baki sa man èn èh duniya nte dzesa baki ehn ncè ngwoz'bi kwata kwata ehn gèda ngwoza en nkwala bab'nenga en gadana bab'nenga ba baba gad ah ngwaz nte ehn gadai nkata ah gadai nkta fa to man èhn gad katsa ngwaz nte ehn nwoya bi kwata kwata ehn nwoya bi. Tè gau' nzaval ntè a gèd ntè gau ntsaval ntè a ged man nte giya a ndyi nta kata n shke nwiya ma ntè'shka mwiya man ntè shkè ntè mwiya man nte nwaraya baba a nwoy bi wudai'nènga ba ntè nwaya bi kwata kwata nte nwoya bi to mam ntenga èh waiya man mamntenga eh nwaia to nga gi'nkye? Nga gi' nkye? Ta sunbi nta gi skwa ba bakiya ah waiya bi ndin'ntuba nta nwaiya bi wudai ntenga nita nte nwaiya bi ehn gèd me ba nga sunbi ah da bab nenga ehn mutsina ahn nzaina nkata ahn nzaina nkata bab nan ntente eh mutsina mamga azbay baba azbay wudai ga chew a'zye'a ah wudai ga chew a za sa atsuna nte kwalabi man nte kwalabi shikena ntunda nte kwalabi a jamba ah baba gana ah bakingaya èn mstina, mam ngya ba en'mtsina bab'ngaya ba n mutsina kat sata an wud ngaya cèw' amba amba. Nmèna gi cèw stad mana nènga stad mana wudai nenga'ntè nzèy ta kata kata an nwiya ntè nzey ta nkera stad ba shke mutsina mama ndza mam ba man nzun èn tsina kata kata bi atsuna bi en shke nshonshuk'ndzawda azlin nenga man nshuwshud ndzuda azlin nenga asa maba ehn gana ah ah nshuwshuk'sa nziya nwi ente bi wh nwoya bi kwata kwata eh waiya bi man nshuwshuk aza sa nyiba nzuya nte nwiya ente bi, zoum nsyi nta ntenga ba nta nsyi zouma sata ntenga ba ntegui kata kata sa eh nwaiya bi kerga stad sa eh waiya nawa ba eh shuw zoumsa eh waiya bi ndal ntsau sa kwata kwata eh waiya bi, man mela yawa' man mbela kabi eh nsun ntè nwi yay nta bi <hesitation> baki'ya stad sa.